यो संसारमा झिक्कै झीक्कै किसिमका चाहि जनावरहरु बस्ताछन् । ति जनावर चाहि फरक फरक किसिमका हुदा छन्, जसै तिनुले आफ्नो बुद्दी बिबेक प्रयोग गर्याका चाहि मुईले देख्याकी छु । हामी मान्छेलाई पन झुक्याउन सक्ने क्षेमता चाहि ति जनावरहरुमा हुदोछ जसो लाग्दो छ । जसै हाम्रा वरिपरि भयाका जनावरहरु हुदा छन, मुईले देख्याका चाइ कौवा भयो बादर भयो हात्ती भयो त्यसैगरी डल्फिन पन भिडीयोमा देख्याकी छु तिनले पन मान्छेलाई झिक्कै झुक्याएको हुदोछ । <hesitation> कौवाले पन झिक्कै झुक्याको हुदो छ । केइ उदारण दिन्या प्रयापन यो कसि कौवाजसि भन्दा छन् । त्यसैगरी यो बादरले पन झुक्याएको हुन्छ । जसै हाम्रा हातुदो काई उइलाई मन पणन्या खान्याकुरा छ भन्यापछि हाम्ले लुकाइखेर राख्याको भयापन तिनले त्यइलाई लिखेर खान सफल भयाको हुदो छ ,त्यत्ती बाठो हुदो छ बादर । त्यसैगरी हात्ती भयो अरुअरु झक्कै झीक्कै छन् । ति सब्बैको नाउ त मुलाइ थाँहा छैन । त्यै मध्येका यी बिशेषागरीखेर मुइले नजिक बाट सबैलाई हेर्न नपायापन यो कौवा बादर यिनु सबै यस्ता बाठा हुदा जसो मुलाई चाहि लाग्दो छ । यिनुले हामी मना्छेलाई पन झुक्याका देख्दो छु । यिनु सार्है बाठा हुदा छन् ।